Alenii birthday nenyune koo tarik tisap arap tisap, kochamii akure laakchukii kepekeyai birthday nenyuu. Acham aah kopwanii kopa kopaipaitu koo ipuu keki taa kokaas kole kakoit tarikit ap kokoee, kochap keki koipuu keki, koitu kenyokotilwanii kotumchon agot alak pei kepaipaituu kokatilchii kechee koo kaamishe kaam sherehe kepaipaitu kopoton choronok chuk, kopoto laak chuuk. Kepaipaitu akaamishe akoi ketarii, en chamyet ap jehova araa akoiyoe.